ମୁଝେ ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ଦେବେ ଜାଏ, ଜଟେ ବଡେ ମୁରୋ ରଶନ ଲୋ ଦର୍କାର ପଡେ। ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ମୁଝେ ମାସରେ ଧରେ କେଂବା ଦିଧରୋ ଜାଏ ଥାଈ ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ରେ। ଘର ଗରୋନା ଜୀନୀ ସା ଖାଦ୍ଯା ପଦାର୍ଥା ଏବଂ ରଶନ ପାଣୀ ପାଈ ମତେ। ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ଜୀବା କୋ ପଡେ ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ରେ ମୁଝେ। <hesitation> ସର୍ଵାଦୀ କୋ ତୁଈରୂ ତୀନିଯା ଜାଟ୍ରିଂକା ଘର୍ଚା କରେ ଥାଈ ସୁପର୍ମାର୍କେଟ। ରେ ଜେହେ ତୁ ରଶନ ଔର ନିଯା ଦୁଖାନ ବନନେ ଗଟରୋ ଟୀକେ ସସ୍ତା। ସେତି ପାଈ ମୁଝେ ସୁପର୍ମାର୍କେଟ ଜୀବା ତା ଅଧିକା ପ୍ରେଫର କରେ।